Hariligult mullõ miildüs kuivatõt maitsõtaimi pruukiq, selle et <hesitation> värskide saaminõ ja hoitminõ ja kasvataminõ om lihtsält keerulidsõmb. Ja mino meelest saa kuivatõdust ka väega hää maitsõ vällä.